<hesitation> ළූණු සුදුළූණු කියන්නෙ ඇත්තටම නරක් වෙන්න බලන <hesitation> ජාති දෙකක්. මොකද <hesitation> ළූණුයි සුදුළූණුයි අපි ගොඩක් විට කෑම රහ කරන්න දාන්නේ. ඒ දෙකේම සිවියක් වගේ තියෙනවා. <hesitation> ඒක නිසා <hesitation> ඒවාට නිතර තෙත උරා ගන්න බලනවා. ඒ <hesitation> ළූණු සුදුළූණු කියන ජාති දෙකටම. ඒක නිසා දිගු කාලයක් ළූණු සහ සුදුළූණු ආරක්ෂිතව ගබඩා කරන්න පුළුවන් <hesitation> හොඳම විදිහක් තමයි <hesitation> ඒවට හොඳට හිරු එළිය <hesitation> වාතය ලැබෙන විදිහට ගබඩා කරන එක. මොකද ඒවා <hesitation> ඒ ජාති දෙක ඇතුළෙම <hesitation> වතුර ගතිය වැඩි නිසා <hesitation> ඒකට හොඳට හිරු එළිය ලැබුණොත් තමයි ඒවා හොඳට <hesitation> නරක් වෙන්නේ නැතුව තියෙන්නේ. මොකද ඒවාට හුළං වදින්නේ නැතුව අපි ඇතුලක ගබඩා කරලා තිබ්බොත් ගොඩක් විට ඒවා පුස් කන්න <hesitation> නරක් වෙන්න බලනවා. ඒ නිසා හොඳට හිරු එළිය <hesitation> ඒ වගේම වාතය ලැබෙන තැනක <hesitation> ළූණු සහ සුදුළූණු ගබඩා කරලා තිබ්බොත් අපිට ඒවා ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්.